Gny fomba <hesitation> ifandrambesan'ny bibikely ndre samy bibikely koa zao de amin'ireo mandeha mila hany igny mitambatsy maromaro ohatsy am'izay gny hoe vitiky, mandeha mila hany igny reo zao mahita igny de miaraka manday an'igny bakagny reo, de ohatra ny hoe misy karazany hoe tsy haiko mifagnoroko kely zay zany reo sa tsy haiko hoe ino sa hoe misy fofona koa gny ifandraisandreo, ohatraohatran'izay ny ifandraisan'ny samy biby samby biby, de lalitsy io koa manao an'izay koa rehefa mandeha mila hany igny na mahita hany igny reo de miambatsy maromaro eo.